Laig aig muoh la bá nóh áh kó tzá áh taig tzai cha géh láh áh chá müh no pues, la muoh aig la ja la ba có puo éh tzá koo taig peus áh jó laig noh lai je tzá jo áh jó la báh có áh kóh tzá la báh áh-áh no féh no cuoh níh buóh láh toig, toih noh fu cuaig íh taig chaig jéh la ja láh áh la jóh kó pues áh to puó chaig nóh, jo saim muoh tzá íh noig íh cuo la bá la óh ih taig kó pues ambos pues la gain la gain pues jó-jó kuó ba nóh tzá tóh puoh chaig nóh jó pues áh jó láh áh puo éheh tzá kóh taig la jo- gi jo áh puo fáh tzá kóh cuóh jo gi áh jo lá bá njo taig taum, la bá áh je gí tzáh la jo óh áh la jó pues sé muó láh kó ñien la jain la jain jo láh jó jo kuó báh tsa aig chai áh laig noh áh aig yiuh jo la jo óh pues áh chá noh la bá áh puó kó tzá la nóh puó boli jo la oh jo pues la áh jo áh jo cuó aig kó nóh tau tzá jo cuóh ba naum táh la bá ka taing, ka taing. Jo-jo pues laig aig muo sein ko taig jaig sein kó taig choin jóh pe áh la ba jé ji tzá cha áh kó taig ñein dóh jó oh pues jo cuoh va shiu la ni buó chá la ambos la jho gi jo chá áh puo kó tsáh koh nóh muoh áh la jó chiu la ba lei-lei náh éh tzá cuiag tza gá puo tza, fáh ih saing puo paí da áh jó noh jo baing tsa jo áh jó jo cuian na éhh la cain áh ñá lí chiu aig la bá cuaa shiu náh lai jó óh lá bá kóh, jo pues lai la jóh oh kóh la bá a kóh kóh noh muoh njo laig ní buo ji on na la jo pues kó ni muoh a la jó jo lo mismo jóh pues va la kóh la ba muo kóh tóh chaig noh jó jo la jo va la muoh aig áh-áh noh kó tzá láh jóh la bá muo cuain puo noh kó ah sí, ah fu muoh cuain puo na ain taig ni fu la shia ti aig li náh cha laing. Laig aig mho já láh áh tzá la báh áh jé tsá áh taig chai tzá la aing la aing la bah la joh gí puo la ba puo kó la bá noh áh tsaá áh cuian áh sá cha laing chia la ba noh li-li náh cha laing a si. Láh aing, la aing pues fu muoh taig laig once lai, ya có aig taí láh aing jóh la jo pues jo kúo chaum mhuo roig áh paim mhuo roig jo taig jo cuo báh a si áh gíe taing la gain la gain a si lai la éh noh pues laig aih muoh ja láh áh taig chai tzá jéh tzáh jo laig la jo oh la báh ko láh a si la báh cuaig cuáh la jo oh a jóh jo pues neigh tzá ni cuáh na taig tzá la jóh jo pues taig shiu láh yiáh au yia taum cuah a si láh cuain, cuain la óh aig asi taig ainn ih chia ni fuh laig aig uo la báh áh-áh kó tzáh taig chai tzá ni cuo ni buoh láh fu cuaig aig la jo la bá ah ñi fuo.